Бале, хислати одамро мумкин аст, ки тадриҷан тағйир дод. Барои ин шахс бояд худшиносӣ дошта бошад ва хоҳиши беҳтар шудан дошта бошад. Хислат бо тарбия, муҳит ва тадри таҷрибаи зиндагӣ тағйир меёбад. Бо кор кардан ба рӯи худ, инсон метавонад сабуртар, пуртоқаттар ё боинтизомтар шавад.